Ny mariky fiara zay heky: voalohany miainga eto Madagasikara karenjy, land cruiser, toyota, renault, mercedes, ford, land cruiser maro izy reo fa zay no tanisaiko eto.